A s'pena che mi i can a sun cit, pi a sun brau e pi a sun gros, pi a sun agresìu; ën realtà al e anche ël cuntrari, i barbuncin a sun propi cit, ma a sun anche agresìu, mentre a ie d'can gros ch'a sun bravissim <hesitation> cuindi a sun dë cunvinsiun sbaglià